nyibu shuɗi jannge e ofis-ofisji e shuuɗi mbaleɗe sukabee e surba'en, nden ngada rijista e gomnati. Ngam keba lasisi, sai tefe modiɓɓe e kuwooɓe.